ايه نقدر نزرع ، نزرع القمح ، نشري الحبوب تاع القمح و ندير الارض و نحرثها ، و نزرعو و نحصدو و ناكلو